أنا بفضل اتحكم في المياه ليش ؛ لأن المياه شيء أساسي للحياة اقدر اني أعالج مشاكل الجفاف ، اقدر اني اعالج مشاكل الفيضانات ، أوصل المياه لي المحتاجين استخدمها في العلاج استخدمها في اشياء جدا وايد مهمة ، علي عكس استخدام النار استخدام النار محدود ، أما المياة فهي أساسية لكل شيء.